प्रोध्योगिकी जटिल से जटिल कारिके आसानी से करे में सक्षम बना देवेचे। फिर चाहे उस संचार हो, सिख्षा हो, चिकित्सा हो या फिर कोई अंच्छेत्र हो। प्रोध्योगिकी के मानो के मनुविये रिष्टा पर असर गहरा करर छे। काहे से कि बहुत जदा परिवार में अगर दूरी बनल छे, तो इ प्रोध्योगिकी की माध्यम से उनसे जुडल जा सके छे। या फिर बहुत गहनिष्ट एक <hesitation> एकता वाला परिवार भी <hesitation> प्रोध्योगिकी के चलते बन्ट जाये छे। यही अंतर छे।